Oyi mina a o we bun a o zori zun, he o mina a weamu, a bini o weamu wari aba ni we yi ɛnire, amu bɛwa sa ba ni ɛnirona, he o tawɛ a besi o sian ɲan a ho to'o na oguaguamu a mu ɲian.